Sima déri doké fou douma, iwakama younné adokétoun douma, déri iribé gnodiama soumlama, younné afé dokétoun fou douma, a dotidji a gnéname lodjatini an tagni dikama younné fé fou douma. Dougama ghounne tagna mounné fé doké douma; ithigame ni né fou doké douma. Kile kile ma dane foune dane na, foune gnama doké ndou, foune dounoudounou lé an tagna dikama sighe ma. Tocouma ghounné agnama bou tempo, tocoume dodoma younné foune <hesitation> thiké ka loroume. wouguéma younne, tinlérama ghounne bétima lé koude, woni koude koude lé modi nire, ghounné fé tinlérama naha a sangui koure bélé younne koude wo sangui sama. wougoma di tanlérama ikane doké, wo dokéma fé kara sousoune, wougoma ni yakma gnamé yakma agnénan ni ala gnéname ka lodjitiki asou baté sini asa rémini sa kagne thiguéme. Tanlérama founne dane ibétihi béne fou sangui dokéma wo tékine, ibéti younne a kayi ni a déhéni, i danténe, idanténe bélé ala djita djita di fou sama fo ala roumtini.